जूता के मुलाक भाव होत हैंगे। हमाए हिसाब से जूता के तेइस अलग अलग भाव होत हैंगे। जूता के पीछे के तरफ आपको <hesitation> जीभ का उपरी भाग। जीभ को आगे को भाग जीभ को झाग जीभ की परत कलर ऐस्टर एड़ी ऐस्टर हील काउंटर फॉक्सेंग। और जूता के आधे भाग में आइस्टे फीता तिमाही ठिगरी बक्सीस टिप आदि। सब कछु मिलत हैंगी <hesitation> नाइके के जूता हम देखत हैंगे। जेमे सबसे अच्छी बात फिटिंग की होत हैंगी। कैसे के उन जूतन के तलवा <hesitation> पैर के आगे के अंगुठा। और एड़ी दोई और आउटसोल और मधयासोल स्टॉलवेल के नीचे होत हैंगे। ई हिसाब से नाइके के जूता सबसे अच्छे होत हैंगे।